مشروبي المفضل هو قهوة عبد المعبود، لتحضيرها أبدأ بغلي الماء في إبريق بعدين أضيف معلقتين من قهوة عبد المعبود إلى الماء الساخن وأترك القهوة تغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين وبعدين أطفأ النار وأتركها ترتاح شوي بعدين أستخدم مصفى ليصفي القهوة من البقايا وأضيف بعض السكر حسب الرغبة وأستمتع بفنجان من القهوة الغنية، وأحب أن أشربها في الصباح لأنها تعطيني الطاقة والحيوية.